Am'le fiomagnana araka ny ataonao, voalohany anao tokony mianatra mankôry mitondra le sambo andeha himboanao de avake anao mijery le toetrandro koa tokony hojeregna de avake anao mianatra milomagno sao de igny lentika igny to do de ilentika ambany mbô farafaharatsiny zegny anao mbô mianatra milom- hely sao mbô to de misirika de ny avake miomagna karatany sy mbô hainao hoe aiza tany himboako ty fa tsy raha mandehandeha be fogna de ahanigny- miomagna koa anao ahanigny am'le tokony ho laninao amin'ny le anao jiaby an-drano any fa any tsisy tsisy raha mi- hamboly boaka akany de anao koa miomagna gilet de sauvetage.